Ndreto aby moa ñy fomba fampiasà <shushes> ñy agraffeuse: -ñy adraffeusy natao hametaha ñy taratasy. -ñ'agraffeusy koa natao <shushes> hamoria ñy taratasy an-tany raiky mba tsy hiparitaky. -Natao hamehea ñy taratasy aminy ñy vy ñy agraffeuse <shushes> mba tsy hiparitaky na hikoronta ñy taratasy tean-teña halamy soa.